Ajula, اول حاجة sufarak kunin, sufarakg awolin kailka kunin, kin tagninnani, batariya kunin, nurka kin urrinannin, ajo <hesitation> bedala eddi ken dominannin, oyga tawolog ken <hesitation> lifikenannanei, bala_hadidilin, asin hadid ajulako, jilidtani, <hesitation> khartushtani, ken taka nefkhinango lin munfakh tan dan.